Kamera digjitale, që osht kamer ma moderne ndryshe prej kamerës klasike, kur e bon foto nuk ta qet direkt n’dorë si polaroid po ruhet mrena n’kujtesë. Osht ni kartelë që i vnohet edhe aty ruhen krejt. Masi i kryn fotot, kartën e kujtesës e lidh me lloptop, e lidh me kompjuter edhe i nxjerr fotot që i ke bo krejt njo ka njo.